يستبدل السكر العادي بحاجات صحية زي العسل أو الفواكه، يبدأ يقلل الكميات تدريجيًا بدل الحرمان الكامل، يحط هدف بسيط زي وجبة صحية يوميًا، ويخلي الحلويات مكافأة مش عادة يومية.